യനു ബൈയദ പൊര്തുഡു ഇല്ലഡെയിത്തെ, അചാണകവാദു വിജ്യുത്തു പോംഡു। ദുംബെ നിഷബ്ദാ, സുത്തമുത്ത ഗൊംഡലാ, ഫിദേബത്തിദു ഹൂണ്ഡാ, ഫൂര ഊരു കത്തലേഡു മുര്കുദിത്താഡു। മൊബായല്ദ ലിട് ആനുമല്തെ, ആണ്ഡ ബേട്രി കമ്യാദിദ്ധരു। കൈത്തല് ഇപ്പുന ടാര്ചനു പത്തവുംദു, യാനു ബാകില്ദല്പ പൊയ। ജനക്കുളു ഗാബരിദ്ദ പാതരോംഗിത്തേരു, വാഹനദ ഹാര്നലു ഹെച്ചാവുംദിദ്ധരു। എനഡാ പാവരു ബേംക ഇത്തനെയിദ്ദു യാനു ഫോനുഗു ചാര്ജിദ്ദിയെ। വിദ്യൂത് ഇപ്പംദേ ടിവി ഓന്നാവു പുഝി। നിംചാദു യാനു രേഡിഓ ഓന്നു മല്തെ। എട്ട് പംഡേരു മൂന്ന് ഗാംടെഡു ബൊക്ക വിദ്യൂത് ബര്പുനുംദു।